Telo andro tokony hikajiagna ny légume fa raha ôhatra izy mihoatra ny telo andro zegny efa tsy tokony azo hohanigny. Karaha an'izegny zegny izy efa tsy manjary hohanigny.